شهري المفضل هو رمضان. <hesitation> استمتع به لانه شهر مليء بالروحانيات والتأمل. نتقرب من الله من خلال الصيام والصلاة. نجد في هالشهر فرصة لتجديد الإيمان والتفكير في النعم اللي عندنا. أجواء رمضان كمان مميزة مع افطارفي الع-مع الافطار <hesitation> في الع- مع العائلات، التجمعات. أجواء روحانية في المساجد، صلاة الوتر، صلاة قيام الليل. أحب أيضا كيف انه نعزز قيم العطاء والمشاركة <hesitation> ومشاركه الطعام مع المحتاجين